अइसन कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बा ते जौन रोज़ाना के खाना में शामिल कइल जाले और उनके खइले के बाद मुँह से बहुत अधिक दुर्गंध आवेला। उन खाद्य पदार्थन के नाम ए हवे जइसे पियाज, लहसुन, अदरक, दूध, मुरई, हर प्रकार के मसालेदार खाना और मांसाहारी खाना जइसे मीट, मछली, <noise> मुर्गा, बकरा आदि, अचार और हर तरह के चटपटा खाना जौन खइले में ते बहुत स्वादिष्ट लागेला पर पेट में जाइले के बाद मुँह से दुर्गंध उत्पन्न करेला ईहे कुल होला। अगर मुँह के दुर्गंध के समस्या से बचे के हो। ते हो सके ते ए कुल खाना के प्रयोग थोड़ा कमे करे के चाही या दिन भर में दो बार ते ब्रश जरूर करे के चाही। और हो सके ते सुबह, दोपहर, साँझ तीन बार दाँत के ठीक तरीक़ा से ब्रश करे के चाही ताकि मुँह के दुर्गंध से मुक्ति मिल सके।